יא, ס'דא פיש וואס קענען זיך אויפבלאזן אויסציזען גרעסער און זיי טוען עס זיך צו באשיצן פון אנדערע חיות. די וועג וויאזוי זיי טוען עס איז זיי נעמען אריין אסאך אסאך וואסער און ס'מאכט זיי זיך זיך אויפבלאזן און זיי זעען אויס גרעסער.